بشوف أن أفضل طريقة لبدء اليوم هي بالصلاة وببداية قراءة الأذكار، أكل أكلة صحية ثم بعدها ممكن نتمشى ممكن نمارس رياضة، كل هذي الأشياء مفيدة واجد، زي أن الرياضة بتحسن الصحة وبتخلي الصحة مالتك كتير حلوة واجد واجد مثالية.